Kooyɗe tiiɗɗe kanngarus ina walla ɗe wuurde e leydi Ostarali no feewi. <hesitation> kooyɗe caggal ɗe ɓuri juutde, kooyɗe yeeso ɗe ina ndaɓɓiɗi, ɗum walla ɗe diwde- diwde. Ina haawnaa ɗe no feewi ngam ndaartude ñaamde e njaram e nder leydi Ostarali. Sana ɗum leydi ndi no wayni wulde, kooyɗe ina walla ɗum yaawde heɓde ñaamde e njaram.